Tawi aɗa yiɗi mooftude pom de teer haa ɓooya tawa bonaani, mbaɗta ɗum ko e suudu ɓuuɓndu, niɓɓindu tawa henndu ena naata, ene yalta, wifa pom de teer o.